I Firene antsoina hoe Indonezia io zany da tena firenena izay ahitana an'izao mousson izao. Noho io mousson io da trôpikaly ny toetr'andro any sady misy latsak'ora avao da miaraky amin'ny hafanà mandavatao.